Bunga mawar, bunga melati, bunga cocor bebek, bunga lidah buaya, bunga matahati, bunga kertas, bunga angggrek, bunga kamboja, bunga raflesia, bunga lili, bunga tulip.